Ilà ñy toronevisy hañodiha visy ñ'añaran'izay, <shushes> lafa teña hamboatsy radiô, na telé na ôridinatera na telefony, ilà ñy toronevisy hamotapotaha ñy visy mipitike aminy ñy raha amboarinteña eñe.